Refijirateer nafata ko ɓuuɓnude huunde haa ɓuuɓa wayno ndiyam en, njaram en, e ɓiɓɓe leɗɗe en. So tawi a waɗi e nder mun, ɓuuɓnan ɗum haa ɓuuɓa.